Este báh muo noh báh máh tsáh úh éh joh noh náh tsá náh tsáh muo náh tsá lah táh áh muo especial chá áh lai úh éh noh, jó noh báh muo nái óh tsáh jó náh zóhh tsáh jóh main bou tsá chái múh jo-jo náh záh sáih taig cá muo, taig ca muo na sái tsáh jóh náh buo tsáh noh áh tsáh chá ah-ah centro li eih áh-áh lí báh joh náh-áh chim ko-ko laig aplanar cóh noh ñi laig jóh muo ni laig la joh óh pé náh ni cóh jaum ya sea jaum tau aú jaum noh, jaum ñih nah naí zíih tsáh ní cóh jó noh náh jóh jóh ji náh ló tsáh noh náh zóh tsá úh kuh noh náh zóh tsá úh kú góh náh raum tsá joh náh tsá có tsá áh bain có ñi muo lain féh main cu lain tsá joh ná puo tsá chí kóh co jo la jain jo na jo na no main máh uh éh do joh náh tsai có bandeja féh jó óh tó tsá cóh do jó caih niun tsá noh cóh noh joh óh búoh úh éh jo-jo oh báh lau kóh cháh jóh caig tsá noh jó laig bá laig chá fúo. Caig niun tsáh jóh caig tsá kóh caig tsá joh. Jóh jo gia noh nain tsáh nain muó có muo zóh tsáh lá có muoh jóh nain tsáh nain tsá, nain tsá noh tsáh jóh yia lai bá-bá la muo tsáh láh no oh nih chíah tsá có puo kóh joh. Jóh noh áh ni muo dó joh éh muoh tsá có nailo có-có li laí ain tsáh áh kó do jóh noh joh lá bá noh tsá aíh kóh prensa kóh máh tsá la joh oh múo toi naíh kóh do naí-naí muo chá úh éh jo-jo noh có áh gi tsá ain nailo áh-áh eih cóh dóh mju jó noh óh fui zaum tsá áh joh uh aum jí náh laig jóh nah múo tsá úh aum kó do náh muo tsáh joh yá sea en noh bá ain tsáh úh aum kóh ló muo tsá gié tsá ká lai do jó caí tsa mühh cai tsáh aum caih tsah caig tsá ñi caig tsáh joh áh-áh uh aum kóh do shie tsá áh naí, nai-nai noh li naí laig koh cháh úh éh. Jóh lá báh ain gi tsáh noh en úh ñi aum réh jíh náh ló tsá müh nih joh ná zó tsá muh ni náh zóh tsá aum réh náh zóh tsá noh náh lóh tsá cú lain náh ló tsá noh éh kóh ajo kó kaig tsá joh jó noh kó licuadora úh buh tsá müh. Jo áh jo shíe tsá ni koh chá uh éh do joh óh gia tó cháh mu na-mu na shíe kóh doh muni shie noh áh salsa verde noh ni-ni cóh do joh au ain gi tsá áh-áh noh áh amarillo do éh jo shie tsa ni-ni kóh cha úh éh joh láh joh tó tsáh yá sea jaum óho auh gaum tau éh joh naum aum no jo muo tsáh jaum óho perdón noh jaum ñih aú jaum tau jó noh jó lá jóh có jau gia tsáh jóh jau tsá jó noh oh pues muo gá lai jau do joh. Joh jo gía gá laí tsaí olla áh tsi vaporera zóh tsá unas un tiempo báh laig shiu uh éh mgu bá na unos cincuenta óh mas-mas gi uh éh jo de cincuen joh un tiempo de casi dos horas na-na zaig ni aig jo-jo gia já kó jo laih óh.